Lafa mba te hitsotso ndrivotsy a Sir lankain agny e la amin'ny vola desambra igny -amin'ny vola desambra igny r tena mahasoa agny la amin'nigny manko gnany maiky ny andro.